Za indraiky isan'andro za magnano bazary ai fo dikan'izany zany mety eo amin'ny te- trente trente isa- isam-bôlagna ake zany magnano bazary de rehefa mandeha bazary mandany eo amin'ny quinze minutes ake agnatin'ny andro raiky de dikan'izany mety eo amin'ny sept heures trente minutes ake zany laniko agnatin'ny vôlagna araiky kaofa mandeha bazary.